he mea nui loa ke aʻo ʻana i ka moʻaukala ma o ka moʻaukala, ʻike kākou i nā hana i hala, nā kuhihewa nā lanakila, a me nā kumu i kūkulu ai i ko kākou nohona i kēia lā inā ʻaʻole kākou e aʻo i ka moʻaukala ua hiki ke hana hou ʻia nā hewa kahiko ʻaʻale ia he kumuhana lapuwale ʻo ia kekahi o nā kumu waiwai loa no ke aʻo ʻana i ka moʻaukala